<hesitation> Ny saka koa ny hitako tato ho ato izao an, mety ho voan'ny parvovirose satria izahay izao nanana saka an, dia maromaro no maty an. <hesitation> Izy tena saka mbola kely <hesitation> vao teraka <hesitation> deux mois te- roa volana teo angambany dia tratran'izay aretina izay izy satria mbola tsy vita vakisiny. Dia mitovy amin'ny fitranga amin'ny alika ihany ny fitrangan'ilay aretina any amin'ny saka. Malain-komana an, dia avy eo mahia dia <hesitation> ohatran'ny somary verivery saina ilay saka dia maty izy avy eo.